Betoonisegäjäq, segomassinaq ummaq tuujaos, et tsimmendist ja liivast vai ruusast vai midä sinnäq sisse panõt, et sääne kõrralik betuun kokko sekäq ehitüse man.